﻿Obu nkuba mazire kucumba ebyokurya byange ninjya kwiihura, ninyihayo esahaani, ninyihayo akatambaala akakweeraa ninsiimuura esahaani zange, ninyihayo ekikopo, ninkisiimuura, ninyihayo ehuuma ninzisiimuura, ninziteeka ha meeza ninyihura ebyokurya byange. Obu nkuba nkozeseze sigiri nimpeemba sigiri yange neyaka, ninsi ninsinga esafuriya yange ninteekamu ebi- ebitooke byange nimbyoojya, nimara kubyoojya nimbigaarramu, ninteekamu amaizi ninteeka ha sigiri ninfundikiraho, nintandika kucumba.